құрметті тыңдаушы оян батыр подкастына қош келдің
бұл өзін өзі тану мен бойдағы жігерді шыңдауды мақсат ететін сұхбат алаңы
біз қоғам мен заманға лайықты болудың амалын іздеп кейде өз жолымыздан адасып жатамыз
өзгенің алдында абыройлы болып қалу үшін бөтен мақсат көздеп жан қалауымызға құлақ түрмей жүреміз
ал бұл өзімізге және түп армандарымызға қиянат емес пе
бұл подкаст өмірге жаңаша қарайтын ішкі еркіндікті аңсайтын жандарға арналған
біз қоғам арқылы танылған ережелерді қабылдамай дара жолмен өз бақытына ұмтылған адамдармен әңгіме өрбітеміз
өзі өзі тану тұлға ретінде даму жолдары жайлы ой алмасамыз
сен жалғыз емессің
оян батыр екеніңді таныт
баршаңызға сәлем
алғаш рет өздеріңізбен файндюрби подкаст каналында қауышып отырғаныма өте қуаныштымын
бүгіннен бастап осы жобаның қазақ тілінде контенттің дамытушылардың қатарынан боламын
арасында ы орыс тілінде де подкаст жазып тұратынымды ескертейін
ал енді өзім туралы кішігірім ақпарат беріп өтсем менің есімім зарина жасым жиырма тоғызда
францияның лион қаласында тұрамын
лион люмьер екі университеті байланыс және коммуникация факультетінің магистратурасын тәмамдағалы отырмын
бұған дейін қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін кейін осы университеттің шығыстану факультетін бітірдім
стразбург университетінде білім алдым
азды көпті осы журналистика саласында жұмыс тәжірибем бар
алғашқы еңбек жолын республикалық қазақ әдебиеті газетінен бастадым
ыыы телевизия ы баспасөз қызметі пиар сынды бағытта жұмыс істедім
ммм жұмысты үнемі оқумен қатар алып жүруге тура келді
өзімді толыққанды шығармашылыққа арнау мүмкіндігі болмады
ал соңғы жылдары ғылым саласына баса назар аударып шығармашылықты тіпті ұмыттым
жалпы шығармашылық үнемі өзіне тартып тұрғандықтан ба өзіме бір өзімді бір жайсыз сезінетінмін
жан қалауын ешкім жоққа шығармағандықтан осы қайта шығармашылыққа оралуды өзімді ақырын ақырын соған дайындап келемін
ыыы уақыты келгенде қайта оралармын деген арманым әлі де көкейімде бар
шыны керек файндюби подкаст ыыы каналын екі мың он жетінші жылдан бастап тыңдап келемін
толықтай менің принциптеріме өмірлік көзқарастарыма сәйкес келеді
ол кезде іштей мына жобаның осы қазақша нұсқасы да шықса керемет болар еді деген і бір мезетте ой кеткен еді
ал екі жылдан кейін файндюби жобасының инстаграмм парақшасында қазақ тілді подкастерлерге іздеу саламыз деген анонсын көргенімді қатты қуандым
сөйтіп тәуекел деп жекеге жаздым
кейін қайыржанмен скайп арқылы хабарластық ыыы ойымыз бір жерден шықты
осылайша жобаның командасына қосылып отырған жайым бар
ал бүгін міне назарларыңызға алғашқы подкасын ұсынып отырмын
қонаққа бұрынғы әріптесім тіл маманы бүгінде баспагер бірнеше әлеуметтік жобалардың бастаушысы арман әлменбетті шақырдым
арман кейбір ойларын қатты түрде жеткізгенімен түпкі ниеті жақсылыққа бастайтынын айтып өткім келеді
ыыы сырттан сын айтып отырған жоқ
сөзін іспен дәлелдеп отыр
арман баспагерлікке кездейсоқ келгенімен бүгін қазақ тілді бизнес әдебиеттің меломан сөрелерінде тұруына себеп болған еңбекқор жас
еңбек жолын газеттен бастап әжептеуір проза жазып тіпті өзін алып жазушылардың қатарынан көремін деген бала арманы да болды әлі де бар
болашақта мықты кино түсіретініне де кәміл сенімді
қазіргі таңда қазақ тілінің қамын ойлап журналист тілші мамандарға арналған қателер сөздігін әзірлеуде
режиссердің түстері берекелі бизнестің сыры атты кітаптардың екі мың он сегізінші жылы жетістікке жететін адамның күнделігі жобаларының авторы
арман сәлем сәлем
ііі біздің көріспегенімізге біраз жыл болды алты жеті жыл
қазақ әдебиетінде бірге бірнеше жыл бастап жалпы шығармашылыққа мына журналистикаға бірге келгенбіз
одан бері не өзгерді
олан бері көп нәрсе өзгерді енді жаңағы да еске алып отырмыз ғой алты жеті жыл өтіп кеткен нақты қашан соңғы рет кездескенімізді еске түсіре алмай отырмыз
одан бері енді жеке өмірде де біраз өзгерістер болды балалы шағалы болдық деген сияқты
одан бері енді ол кезде тек қана сол жазу сызудың айналасында жүрсек одан кейін басқа да әртүрлі қоғамдық жартылай әлеуметтік жартылай жаңағы коммерциялық деген сияқты жобаларға кірдік
жалпы ойлау өзгерді көп енді өзгеріс соның бәрін шетінен тарқатып айтуға болады
мен енді шыны керек бір таңғалғаным сен мысалы әдебиетте жүрдің проза жаздың кітап шығардың жалпы шығармашылықпен айналып жүрдің
негізі мен сені бір үлкен жазушы ретінде көретінмін
сосын бір қарасам бизнес жаққа кетіп қалдың олай басқа салаға кетуіңе не себеп болды
ііі мен жалпы негізі бір керемет ііі шығармашылық дегенді бір үлкен ұлы іс деп қарап таза соған берілуім керек өмірімді арнауым керек деп ешқашан ойлаған емеспін о бастан
ііі мен негізі і шығармашылықтан қатты қызыққаным осы бала күнімнен қызыққаным кино болған негізі
ол киноға кірген жоқпын әдебиетке енді әдебиет іште бір ынтазарлығымыз болды ғой о бастан
ііі сонымен ііі өмір соған әкеп ііі көркем проза кіріп кеттік не кіріп кеттім
және де одан мен бір ажырап шығып кеттім деп ойламаймын өйткені ол да бір ауру сияқты нәрсе айналып келіп соғып отырады
ыыы кинодан да қанша не етейін десең де мысалға мен осы уақытқа дейін ешқандай кино түсірмесем де ылғи ойымда жүреді
ыыы бала күнімнен бар нәрсе ішкі жаңағы қиялда жүрген бір әлі кинолар бар деген сияқты өзімен өзі дамыватқан
ыыы ал енді жаңа бизнеске кетіп қалды деген сияқты нәрсе ол ыыы мысалға негізгі мақсат ол жерде неге қазақша осындай кітап жоқ деген нәрсемен басталған
сонымен ыыы қазақша осы бизнес кітаптар деген нәрсе жалпы өзі бұрын бұрыннан өзі кітап дүкеніне кіріп соны аралап жүргенді жақсы көретінмен бірақ ол кезде көркем әдебиеттерді қарай тұғым
сосын кейіннен бизнес әдебиет деген бар екен жаңағы не деген ііі мон фикшн деген нәрсенің бар екені ол бір жаңа психологиясы бар ііі өмірбаяндық кітаптар бар соларды көрдім де
сосын тоқсан да тоғыз тоқсан тоғыз пайыз ба екен басқа тілде тұрады
қазақстандағы дүкендер қазақтың қаласы қазақтың қаласында тұрған дүкен бірақ бәрі орысша шамалы ағылшынша бар сосын бір екі қазақша кітап тұрады
сол нәрсе негізі намысыма келді де содан кейін бұл нәрсе пайдалы ғой деп ойлап жаңағы генри форд соларды стиф джобстарды оқығаннан кейін бұл нәрсенің негізі қазақшасы болу керек қой
сол мысалға баяғыда бізде патша өкіметі бір тізесін батырып біз жаңағы ыыы азамат не соғысына жаңағы бірінші дүниежүзілік соғысқа солдат алады дегенде содан қашып
оның алдында тіпті біз сөйтіп жаңағы столыпин реформасы пәленше түгенше деп жүргенде мысалға англия мен америкада жаңағы ағылшын тілінде машина жасауға қатысты журналдар шағыватқан мысалға
сол нәрселерді ойлайсың біз неге сонша артта қалып қойғанбыз деген сияқты нәрседен келіп ііі осы нәрсенің қазақшасы болу керек деп мен негізі солай кіргенмін қазақ кітап ыыы жаңағы қазақша бизнес кітаптар болу керек деп
содан бизнеске қызыққаннан кейін жаңағы оқығаннан кейін ы шамалы қызыға бастайсың өзім істеп көрсем деп ойлайсың
сөйтіп і маңдайды жаңағы тауға тасқа ұрып әртүрлі нәрсені көріп болмай қалып деген сияқты сөйтіп сөйтіп
жалпы негізі жаңағы негізгі мәселе бір мынандай адамдарда болады ғой бір өнерім сұмдық бір нәрсе жазуым деген сияқты менде сондай нәрсе ешқашан болған емес
мен бәріне сергек қарауға тырысамын жалпы бұл өмір жазу ол да бір ііі дүние
саған берілген бір құдайдың бір қабілеті шығар соған сай жазатын шығарсың тіршілік те сондай
ал негізі мынандай бір ойым бар бізде қазір ана ыыы әдебиет туралы әңгімелесіп бір күні сөйтіп шалқып отырған кезім болған
жалпы ұлт менің ойымша қазақ ұлты негізі жойылып кету мүмкін ұлт деп ойлаймын
ыыы ана тұрсынжан шапай айтады ғой қазақтың жаны үшін шайқас жүріп жатыр деп
қазақтың жаны жаны неде кеткен барымтада кеткен ыыы көкпар болып тартылып кеткен деп ойлаймын мысалға
сөйтіп жатқан заманда ешкім қазақша кітап оқымайтын болса оны жазған не керек кейін мысалға
сондықтан да бәрі қоғамдық жұмысқа араласпай отыра отыра алмайсың мына заманда негізі сонда бір нәрсе істеу керек
ал енді тек қана жазуым деп өз бетіммен мен ешқашан жүре аламын деп ойламаймын
мен осы ыыы сұхбатқа не дегенмен енді сені бұрыннан білсем де бірақ дайындалып келдім
сенің біраз бұрын алдағы сұхбаттарыңды оқыдым бір екі мың он екінші жыл ау деймін берген бір сұхбатың бар екен
сол кезде сен әрине жассың ол кезде қанша жиырма жиырма екі жиырма бір жастасың иә
сонда сен жаңағы айтыпсың мен өзімді алып жазушы ретінде елестетемін депсің
ыыы соған мен сұрап жатқаным ғой сенің сол арманыңа жалпы келе жатырсың ба негізі ол сенің болашағыңда бәрібір ол бір мақсатыңда бар ма сол алып жазушы болу
сол жазушылығыңмен ы жаңағы қоғамға қандай да бір өзіңнің пайдаңды алып келу қоғамдағы бір ііі серпіліс жасау көзқарасты өзгерту деген
әрине әрине ондай ой бар ыыы
мысалға ондай ыыы жаңағы амбиция дейді ғой ы шығармашылықтт кез келген нәрседе адамның амбициясы болмаса бір үлкен шаруаны істей алмайды ғой негізі шығармашылықта тіпті керек
мысалға бір жігітпен і сөйлесіп отырғанбыз шетелде оқып келген жаңағы киноға қатысты
сол айтады мен өз өзіме бір сенім ұялайтындай бір не таба алмай жүрмін сөйтіп киноға керемет кино түсіретін деген сияқты
жоқ үлкен бір кино жасайын десем дейді мен өз өзіме қатты сенбеймін дейді
бір өз өзіме сенетіндей бір нәрсе істеп алсам шіркін сосын жасайтын едім деген сияқты
сосын мен айтамын мысалы мен күмәнданбаймын өзім мықты кино түсіре алатыныма күмәнданбаймын ешқашан түсіріп көрмесем де сұмдық нәрсе түсіре аламын деп ойлаймын деймін ғой онда ол жақсы
сол сияқты мысалғы бір роман жазатындай ыыы жалпы ыыы көркем мақала жазсам да сыни мақала жазсам да бір жақсы мақала жаза алатындай ы болашақта мысалға бір жазатын қазір енді көркем шығарма туралы қатты ойлап жүрген жоқпын
осы ол нәрселер өзімен өзі келген былай мазаны алған кезде ғана енді ана
еркіңнен тыс жүре беретін процесс қой миыңда енді әдет болып қалған ба білмеймін
ыыы сондай ойлар бар бірақ дегенмен оны бір соншалықты ыыы жоспарлап жүрген жоқпын
ал енді жаңағындай ыыы сыни мақала туралы ойласам да жаңағы кино туралы ойласам да ол жаңағы ыыы алып жазушымын деп ойлаймын деген сияқты амбиция ол бар
ол жоқ балалық арман деуге болмайтын шығар оны ол өлсе онда ыыы қиын онда ол өліп қалса қиын онда
бір кісі айтып еді жаңағы әдебиетте жүретіндердің бәрі бірінші деп өзін есептейді деп
ыыы жаңағы екеуміз отырсақ сосын үшінші бір жігіт менімен бірге еріп барған сол айтады сен бір біріншімен бір біріншіге еріп бір біріншінің үйіне келіп отырсың деп сол сияқты ол нәрсе болу керек деп ойлаймын онсыз қиын ол
ал жалпы мына бизнес туралы сен ерлан әшімнің бір жаңағы кітабын шығарумен айналыстың иә шығардың содан бастадық қой содан бастадың иә
жалпы ол қиын болды ма қалай болды ол жалпы ол процесс қалай болды өйткені сен өзіңді ол жерде жазушы ретінде әлде редактор ретінде әлде қалай сезіндің жалпы қалай басталды
ол жерде мен негізгі қоғамдық жұмысқа араласып жүрген адам ретінде
бірінші жаңағындай таза қазақша жазылған қазақша бизнес туралы бизнес тақырыпта жазылған ыыы биографиялық кітап
мысалы мен жаңа стив джобсты оқыдым бенжамин франклинді оқыдым деген сияқты

қолыма түсіп тұрған адам ерлан әшім және оның өмірбаяны расында да үлкен жаңағы тақырып әңгімелеп айтуға лайық ыыы және менің басқа да құндылықтарыма сәйкес келіп тұр
мен оны кітап жазу туралы ол кісіге идеяны мен екі мың он төртінші жылы жаңағы осы нәрсемен ауыра бастаған кезде ақ айтқанмын
ыыы кейіннен екі үш жыл ол туралы әңгіме қозғаған жоқпыз жалпы хабарсыз кеттік кейіннен қайтадан хабарластық басқа мәселе бойынша

содан сөйлесіп оны тағы бір нәрсе істеп жүргенмін сол кезде ана телефондардың чехолына сурет салып сондай нәрсе жасап жүргенмін әртүрлі нәрсе істедік қой енді
сол нәрсені көрсетіп ол кісі ол кісі соған разы болып сөйтіп сөйтіп әңгімелесіп қайтадан жаңағы кітап тақырыбына келіп сөйтіп шығып кеттік қой
алайда ол жерде мысалға бір адамдар былай ойлауы мүмкін бір жазушы ол бір байдың өмірін жазып жаңағы ақша тауып жүр деген сияқты ойлайды ыыы
мен мысалға соны істеп жүрген кезде ол қатты ойлаған да жоқпын бірақ соны шығаратын кезде сездім адамдардың несінен
сол кезде сол кісінің несін
сол адамдар былай ойлайды ыыы кейіннен барып бір жігіт айтты сен туралы біреулер сөйтіп айтты
иә деген мүлде жоқ ол жерде жаңағындай ол кісілердің ойынша бай деген жалпы ыыы өзі бір қандай масылдық түсінік деген бар ғой өзі адамдарда
ы біреу і жаңағы ақшасы бар адамды көрсе содан ақша сұрағысы келіп тұрады деген сияқты
негізінде ыыы кішкене ақша туралы түсініп алған адам мына ақша мен маған не үшін керек бердеңе істегесін берді ме деген сияқты түсінік болу керек қой біреуден тегін берсе ештеңе алмау керек деген сияқты ыыы
бұл сол байлардың жанында жүріп соларды мақтап бірдеңе істеп содан ақша алып сөйтіп жүр деп
а мен араласып жүрген кісілердің бизнесмендердің оның ішінде бір ақымағы жоқ беталды ақшасын беріп қойып ыыы алданып бір бір екі ауыз жылы сөз айтқаны үшін не етеді
біреулердің алдында ақталайын деп біреуге бірдеңе дәлелдейін деватқан жоқпын
қысқасы ыыы кім не ойласа ол ойласын біз әйтеуір сонымен баспаны бастадық
мысалға мен ыыы ерлан әшіммен екеуміз кездескен кезде ол кітапты ііі шығарып шығаруға кететін шығынды ол кісі төлейді
сосын ол кітапты мен сатамын сосын содан түскен ақшаны мен аламын деп келіскемін
яғни сен ешқандай жаңағы гонорар қаламақы еш нәрсе алған жоқсың
иә бір нетіп жаңағындай бір машина мінгізіп деген сияқты біреулер сұрайды жаңа сен компаниясын жақсы жарнама жасап бердің ғой бірдеңе
мәселе онда емес мен о бастағы ол кісіге қойған нем шартым сондай болған
міне ол мың дана кітап бітейін деп қалды аз ғана қалды дүкендерге таратып дүкендерде жатқандар бар қолымда кішкене аз ғана қалды бір жылға жетпей міне бітейін деп тұр мысалға
ыыы сондай нәрсемен бастағанбыз одан кейін қаншама кітап шығардық
ал енді осы жерден жаңағы кітап нарығына келейікші
қазақстанда жалпы кітап нарығы қалай дамуда қазақ тілді орыс тілдісін ы былай қойғанда таза міне қазақ тілді кітаптарға деген сұраныс қандай
ыыы жаңағы сіздің кітаптар мысалы меломанда шықты ма шықпады ма жалпы таралымы қалай болды
енді біраз тәжірибе жинақталды ғой одан кейін де біраз кітап шықты деген сияқты
иә қазақша ммм кітапқа сұраныс бар көркем әдебиетке емес бірақ
і негізі былай қарасаңыз бізде і қазақша бестселлер қайсы деп не ететін болсақ осы тәуелсіздіктен кейінгі
тәуелсіздіктен кейін демей ақ қойыңыз жарайды екі мың оннан бері қарайғы дейікші екі мың бері қарай десеңіз менің нақты білетінім ана намаз оқып үйренейік деген кішкентай кітап бар ғой оны шығарған адамдар өздері нешеу шығарғанын білмейді
ылғи шығарып түсіріватады ылғи дүкендерде бітіп қалыватады
негізі ең көп ііі сатылған мына діни кітаптар болды
ол жолға қойылды мешіттер арқылы сатылды мешіттер жанындағы киоскілер арқылы сатылды
бізде сол ауылдарға ыыы кітап жетпей қалды ғой
негізі оқырман жоқ емес оқырман бар оны тәрбиелейтін орта жолды байланыстыратын жаңағы баспалардың жұмысы әлсіз болып қалды
і кішкене қолында күші бар деген жазушылар одағы жазушылар одағы сияқтылар олар жұмыс істемей қалды да деген сияқты сонымен ол осындай болып қалды
негізі сұраныс бар ы біз енді мен тәжірибе жинағанда мен қәдімгідей тәжірибе жинадым ба деп ойлаймын қазір
өткенде барып журналистика ы несіндегі факультетіндегі баспалар ісінің мамандығымен кездесіп өзімше білгенімді айтып қайтқанмын
қазір білгенімді кәдімгі біреу міреу сұраса мен айтуға дайынмын
қағаздың түрі түптелу деген не кітап қалай таратылады сұраныс дизайн жаңағы мәтін ол ыыы бет теру бет теру деген сияқты иә алдын ала жарнамасын жасау

бір адам бәріне істей алу негізі мүмкін емес деген сол ғой бір жағы
жаңағы меломан деген і жаңа меломанды айтып қалдың ғой меломан менің ойымшы қазір ыыы қазақстан нарығындағы ыыы лидер ғой сөз жоқ қалаларда кітап сату жағынан ауылда қалаларға жаңа үлкен қалаларда ғана ыыы
одан кейін бұл бір ііі ненің барометрі сияқты ма жаңағы бір көрсеткіш бір енді бізге бір ақпарат бере алатын статистика шығарып бере алатын бірден бір жаңағы ы сауда арнасы ғой енді ол сол сондай күшке ие болып тұр
сондықтан да мен меломанды өте құрметтеймін
ііі және де мен өзімнің де істеп жүрген жұмыстарымды қаланы игеру жағынан меломанды өзіме көрсеткіш не ретінде қараймын
ііі біз былтыр екі кітап кіргіздік меломанға қазақша биыл әзірге бір ақ кітап енді басталады ғой
ііі биыл негізі он кітап кіргізсек деген өзімнің ойым болған
меломанда да қазақ тілді яғни кітапқа сұраныс бар сұраныс бар
жаңағы мысалға біздің ііі жаңағы берекелі бизнестің сыры деген төрттен бірін сол меломан алады
ал егер де біз осындай ііі онда біз меломанға деп бөлек тираж шығаруымыз керек болады екен болашақта кітап шығарған кезде
біздің өзіміздің сатып алатын кітабымыз осындай одан кейін біз меломанға осындай кітап деп сондайға дейін жететін түріміз бар алла қаласа енді
енді мен көремін сені мысалы фейсбукта әлеуметтік желіде жаңағы жариялап тұрасың осындай кітап жеткізіп саламыз осы қала қазақстанның кез келген жаңағы жеріне жеткіземіз деген
менің байқағаным бойынша сен сатылыммен тек өзің ғана айналысып жүргендей болдың мүмкін бір команда бар ма жоқ па әлде қалай
ііі ол былай ғой
ыыы сауда деген негізі жаңағы ыыы сауда арналары болады ғой біреу мысалы дүкендер арқылы сатасың
негізгі ең жақсы баспа баспа деген бөлек кәсіп кітап сату деген бөлек кәсіп
баспа өзі кітап сатумен айналыспау керек негізі
баспа жаңағы оптом жаңағы көтерме бағамен сататын компанияларға беріп тастау керек олар таратуға алып кету керек
олар жаңағы өңір өңірге жаңағы таратып ары қарай алып кету керек мхм
бізде енді мысалға бір жігіттерде сондай ұсыныс болды
мен сұрадым сосын ауылдарда қалай сатасыңдар
қалай адам бір адам ауылдарда кітап оқымайды деп анау бір ауылда бір адам кітап оқыса да адам ғой мысалы
және де мысалға өткенде осы мысалды көп келтіріп жүрмін
мүмкін сол адамның үйінде болашақ президент өсіп келе жатқан шығар мысалға ол

оған неге біз ыыы жаңағы оқымайтын адам ретінде

кім бар соның бәріне біздің бағаға келіскендерге әрқайсысына әртүрлі баға қойып біз беріватырмыз бірнеше сауда нелері бар

ыыы сол күнделік тез арада өтетін товар және де ол өзінің бір уақытында ғана өтетін нәрсе
яғни сол бір жылдың көлемінде жылдың басында
сол кездерде бір төрт бес күннің ішінде негізі қатты қызады саудасы
сол кездерде біздің сол күнделікті алған адамдар бізге сатып берейін деп мысалға бізге хабарласқандар бар

і бірақ ііі мына біздің құндылығымызбен сәйкес келетін соны қолдайтын адамдар ғой
ііі солар арқылы біз жаңағы ы өңір өңірде әйтеуір адамдарымыз пайда болды
жаңағы тек қана өзің айналысып жүрсің бе дедің ғой ыыы
мен негізі өзім айналыспауым керек онымен сондықтан да өңір өңірде жаңағыдай адамдар бар
ы сосын жаңағы дүкендермен тікелей өзім байланыс жасаймын қағаз не ету ііі есептеп отыру деген сияқты онымен өзім айналысамын
ал ы жаңағы күнделікті жазу идеясы соған ұқсас нәрселерді мен көп оқыдым
жаңағы адамның дамуы жеке тұлғалық даму дейді өз өзін тәртіпке келтіру ііі жалпы адамның ііі негізі тереңдей бересің ары қарай кете бересің
мысалға басында ойлайсың адам көбірек жұмыс істесе көбірек ақша табатын шығар
көбірек ақша тапса көбірек бақытты болатын шығар
ерте тұрса көп уақыты болатын шығар деген сияқты
өз өзін аямау керек шығар деген сияқты сөйтіп сөйтіп кетесің де кейін ойлана бастайсың жаңағы мүмкін адамдар әртүрлі болатын шығар
біреу мүмкін мүлде ы жаңағы айлап жылдап жұмыс істемей жатып ойланатын адам шығар деген сияқты басқаша ойлар кете бастайды екен
осы нәрселердің бәрін араластыра келе адамға қазақша мәтін ұсыну ғой ііі
ол басқа тілдерде жазылған мысалға өзімізде бар нәрселер негізі оның бәрі
ондағы жүйелеп ііі ненің не екенін көрсетіп қазақша ұсыну деген нәрсе ол енді біреудің қазақшасы жетпеуі мүмкін біреудің логикасы жетпеуі мүмкін біреудің білімі жетпеуі мүмкін
біреудің жаңағы шетелдегі шетелдіктің тілін басқа тілдегі шыққан нәрселерді оқымаған болуы мүмкін немесе біреуі қазақша білмеуі мүмкін деген сияқты сондай нәрсе болғандықтан
идея қайдан келді дегенде мен соларды оқу оқу арқылы жаңағы қазақша болу керек деген нарседен келді

і ақша жинайтын жерлері бар мысалға соны көргенде бұны қайдан алдың қайдан алдың деп бәрі сұрайды

адам төрт түрлі дамиды мысалға жаңағы ақшалық жағы жағынан дамиды денсаулығы жаңа физикалық жағынан сосын ііі рухани интеллектуалды жағынан емес рухани жағынан дамиды
осы нәрселердің бәріне жауап беруге тырысамын ол жерде
кішкене кішкене ақша жинасын жыл бойы адам ақша жинамай жүре береді негізі
ыыы бірақ жинаса да солай сол тіршілікке азын аулақ нәрселер үнемдеп кішкене
ақша жинап үйренсін шамалы ақша туралы ойлап үйренсін
біз ойланбаймыз ғой ақша түскен кезде не істеймін деп ойлаймыз немесе алдын ала жетпейатқанды ойлап қоямыз соны жұмсап тастаймыз
жетпейатса қарызға алып аламыз да болашақта табатын ақшаны жұмсап тастаймыз деген
сол нәрсенің кішкене ііі несін сауатын көтеру қаржылық сауатын көтер көтеру мақсаты
осы нәрсе жаңағы денсаулықты күту кішкене көбірек су ішу деген сияқты сол нәрсе
ііі осы төрт нәрсе жаңағы интеллектуалды бір нәрсе білім алып шығу одан кейін кішкене рухани адам бір бақытты болу туралы ойлана бастасын деген сияқты нәрсе
осы нәрседе жауап беретіндей қылып жасаған нәрсе
қанша таралымы болды жалпы
біріншісін бес жүз қылып шығардық ол жетпей қалыпты ыыы үш күнде ме өтіп кетіп
сосын тағы без жүз шығардық ыыы ол бірақ он айлық қылып шығардық наурызға дейін наурызда саттық
былтыр мың қылдық биыл екі мың ыыы
екі мыңнан бар ғой екі жүзден аз қалды ғой
ол қалатын себебі біздің республикамыз үлкен ғой
ол мүмкін емес
қостанайда қанша сұраныс болады шымкентте сұраныс болады таразда қанша сұраныс болады оны анықтау мүмкін емес
бұл жерде сататын адамға байланысты ол жерде жарнамасы бір мықты адам алып қалып отырған жері бүкіл жерінде айтып жүруі мүмкін
сол тыңдаған адам екеуден үшеуден біреуі он бестен алып жетпей қалуы мүмкін
ал мына жақта бір адам ол сататын адам ауылына кетіп қалуы мүмкін сол кезде сатамын деп алып алып
ы бір дүкен алып алған дүкендер сатамыз деп алып алған дүкендер жабылып қалуы мүмкін сол кезде жаңағы бір мерекесіне кетіп қалу мүмкін бір нәрсе
сонымен өтпей қалуы мүмкін өтейін деп тұрып сонымен ол жеткенше екі үш күн өтеді жан жаққа

содан келеді де өтпей қалатын себебі бір жақта жетпей қалады бір жақта өтпей қалады
сұраныс сол нәрседен сосын уақыт өтіп кетеді де ананы ана жаққа жібер дегенше ол адаммен қол тимей кетеді бір нәрсе болады сонымен өтпей қалып тұрған жағдай ііі
ыыы ал кейбір жерде шынымен жетпей қалды
былайша қарап тұрсақ үш рет ә шығып жатыр

ішінде қандай өзгерістер пайда болды
ыыы бұны енді барынша біз жаңағындай жаңағы дамыттық
мысалға бірінші ііі егер тұрақталып келатқан адам болса бірінші екінші басында мысалға ыыы біз кішкене ана өз өзін тәртіпке келтірумен өз өзін жаңағы көбірек қинау жағына қарай көңіл бөлдік те
екіншіде өз өзінің кім екенін анықтау жағына қарай көбірек көңіл бөлдік
мысалы сен өзің ііі менеджер болатын адамсың ба әлде кәсіпкер болатын адамсың ба әлде бір маман болатын адамсың ба қолыңнан не келеді
нағыз кәсіпкерлер нағыз ыыы мына сөйлеп үйренген адамдар болады ғой ыыы адамдарға бір нәрсе айтқысы келіп тұрады жаңағы нелер бизнес тренерлер бірдеңелер психологтар да
одан кейінгі де мен көбінесе жаңағы таза жетістікке жеткен ештеңе оқымаған білімсіз бірақ өмірлік тәжірибесіз адамдар тәжірибесі бар адамдардың бейнесін көбірек келтірдім
бірінші ойға келген бетте сатыр күтір істедім де мен ол жерде уақытымды алған типографиялық алдап кетті кішкене созып созып созып созып сосын бүкіл уақытымды сол жеп қойды
ал екіншіде мен оны бітіре сала екіншіге кірістім
ал мен біріншіні біріншіге мен төрт бес жыл күнделік жазамын деп болмаса да сол нәрсені зерттеп жүрдім ғой сол азық болды
а екіншіде жаңағы біріншіде күнделік қолданған адамдардың тәжірибесінде уже оның несі артты жауапкершілігі артты
ыыы үшіншісінің жауапкершілігі тіпті ауыр болып тұр
оның несін әлі мен айтсам қазір кейін кішкене өзгерістер болса қайшы келіп қалмасын деп
бір сәт тоқтап жүрегіңді тыңдашы
оян батыр өзін өзі танумен еркіндікке қол жеткізу туралы подкаст
толығырақ ақпаратты файндюрби нүкте ком сайтында таба аласың
жалпы енді мына күнделік бұл енді күн көрістің қамы емес қой мұнда да бір идея бар ғой
а күн көрістің қамы дейтін болсаңыз мысалға ыыы мына бір не деген арқа ақшамы деген газеті бір сұхбат аламыз деп хабарласқанда айтқанмын адам мен мысалы пайдалы бола отырып пайда тапқым келеді деп
мысалға мен жиһаз жасап көрдік бір кездері ше

маған мысалы бір нәрсе істеу үшін ол қызық болу керек және де бірінші мәселе пайда болу және ол қазақша аудиторияға пайдалы деген нәрсені мен сол нәрсеге айналып келе бердім келе бердім
сол кейін анализ жасадым ғой өз өзім

алдым да жаңағы ііі жаңағы айттым ғой телефонға чехол бар деп жасадық деп соны жасайтын аппаратын сатып жібердім мысалға соны шығару үшін деген сияқты ғой
сондай ыыы сондай бір тәуекелге бару үшін енді ол жерде күнкөріс болады ау дегеннен болса екен деп тілейсің ғой
барып келгенің үшін жаңағы шығынын ақтағаннан бөлек сенің маңдай теріңе бір нәрсе түсу керек
ыыы ол түссе сен басқа кітап шығарасың
мен қаншама мысалы кітап шығарғым келеді жаңағы генри фордты аударғым келеді олардың жаңағы авторлық құқығын төлеп бенджамин франклиндердің бәрін соларды аударып тастағым келеді мысалы

мен неге оларға ақша тауып алып кел өзің деп айтуым керек мысалы мен неге оны шығарып оған гонорар төлеп өзім сатып аздаған болса да пайдасын әрі қарай тауып
кәдімге өркениетті елдегі баспа сияқты жұмыс істеуім керек қой мысалға

ақша тауыватсам ақша табу кез келген нәрсені ол ақшаны өзіме жұмсаймын ба жұмысына қайтып саламын ба ол ар жағында өзімнің шаруам мысалға
бірақ мен негізінен сол өзіне салуым керек компанияның қалтасы мен өзіңнің қалтасына саласың ба дейді ғой
әзірге шатастырып жүрміз енді қашанға дейін шатастырады
ал жалпы енді сенің осы тәжірибеңнің айналасында біздің кітап нарығының дамуына не жетіспейді не жоқ
кітап нарығының дамуына ііі жетіспейді деуге болмайды ііі
үлкен кедергі болып тұрған нәрсе біздің енді өйтіп айтуға болмайды ғой ііі жердің үлкендігі негізі
жер үлкен болғаны үлкен байлық қой негізі бірақ халықтың аздығы нақты кедергі
одан кейін біз пәленбай жыл экономика экономика деп рухани иделогиялық нәрсені мүлде ұмытқанбыз ғой мемлекеттен бастап
жалпы біздің мемлекет басқарып отырған адамдар халық екеуінің арасы алыс болып кеткенін ортасы үзіліп қалған мысалы да
бұл нәрсе дегеніміз ііі және де ол ана тек қана чиновниктер ғана емес чиновник шенеунікке кішкене қатысы бар жаңағындай бір нелерді басқаратын баспаны басқаратын болсын жоғары жақтан тендер алып жүргендер бар ғой

және де сен оны бірнәрсе айтсаң сені ақымақ көреді
осы нәрселер кедергі болған біздің мына кітаптың нарықтың дамымауына
мысалға баспалар мүйізі қарағайдай баспалар отыр оның баспаның бастықтарының бәрі ақын жазушы і кітап оқулыққа еніп кеткен
сұмдық елдің аузында жүрген адамдар
жазушылар одағы деген сияқты одақтардың төрағасы сондай қайсысын алсаң да министрліктердің қолында тұрған нәрсе мысалға

иә бір үш сегмент бар ғой жаңағы би ту би би ту си би ту жи дейді ғой
би ту сиің жаңағы таза клиентпен жұмыс істеу би ту би деген жаңағы магазинге бересің сол арқылы би ту жаңағы жи деген бар екен ол жаңағы өкіметпен жұмыс

бұл ол кітап қайда кетіватыр ол кітапты қол қойып алып алса болды аналар
одан не бар не жоқ оған ешкім қараватқан жоқ оған сұраныс бар жоқ оған ешкім жауап бермейді
қағаз жүзінде ол ііі есеп толтырылса болды
осындай нәрседен кейін ол қайдан дамиды ол
ал мен таңдап аламын би ту си деген жаңағы әбден өзі ең қиыны бірақ ең сенімді жұлдызы
бір нәрсенің мағынасы болу керек кой ісеватқан жұмысыңның мағынасы болуы керек сен кітап шығардың оны біреу оқу керек қой негізі

жаңағы елдің алдында жауап беретін бір идеологиялық маңызы бар жұмысты алып алдың енді соны адам сияқты істеу керек қой
осы негізі ана адамдар өздері құртыватыр бәрін
жаңағы келгенде жаңағы жердің жаңағы үлкендігі бұл негізі кемшілігіміз емес байлығымыз ғой
айтудың өзі қорқынышты ы көп көрген сияқты
жердің үлкендігі жаңағы олардың арасы алыс жатқанымен адамның аздығының өзі негізі бірінші проблема емес пе деп ойлап қаласың осындай кезде
бірінші проблема жаңа адамдардың ниетінің дұрыс еместігі а халық пен биліктің арасын ажыратпағанның бәрі соған алып келді ғой енді
мысалға жаңағы баспалардың айналыспайтыны сол ғой тоқ қой

күнделіктен тапқан ақша мысалға бір кітапты сатып бір жыл бойы сатып тапқан ақшаға
бұл жерде сен енді жаңағы баспа жаңағы баспа компанияларын баспа баспагерлерді атап өттің қазақстан жазушылар одағын атап өттің
енді олардың жаңағы жұмысын жақсарту үшін біз не істеуіміз керек
сіз не істеуіңіз керек мысалы жаңа қазіргі таңдағы мысалы баспагер ретінде осы нарықта жүрген адам ретінде
жалпы қандай сіздің тарапыңыздан қандай үлес болады
ыыы бізде демократия жоқ дейміз ғой демократия деген тек қана билікке қатысты болмайды ғой
демократия деген адамдардың бір біріне де қатысты болады
ыыы заң бар иә қылмыс ыыы жаңағы қандай адам ар намысын таптайтын болсаң ы ол ы демек заң заң заңбұзушылық
ал ар намысын таптамай отырып бір мәселе бойынша оған бір нәрсе айтсаң ол оны қабылдау керек
демократия деген менің түсінігімде сол
мысалға біреу дұрыс жұмыс істемейатыр сен соған бір мүддең бар ол жерде мүддең болғанда сен сол соған бір қатысың бар кішігірім ой сен дұрыс жұмыс істемейатсың ғой деп айтсаң ол соны қабылдау керек қой
мысалға бізде мынандай жағдай болды ыыы атын айтпай ақ қояйық бір әнші бірдеңе бүлдірді соны сол туралы бір пікір айтқан ғой тағы бір әнші
қорқытқан мысалы ананы айтқан сөзі үшін ше
анау кәдімгі тығылып зәресі ұшқан ғой

әр адам дейді кассада отырған қыз дейді бір жерде отырған жаңағы не кішкентай қызметкердің өзі тиран дейді сен қол астына оған жалынышты болып бардың ба сені езіп жібергісі келіп тұрады деген
сондай нәрседен бізде демократия
ал енді жаңағы қалай үлес қосыламыз дедім дедім ғой мысалы ана евгений баженов деген орыс бар сол қатты риза боламын ана жігітке ше өзі менің құрдасым екен
сол ыыы бэдкомедиан деген несі бар блогы бар видео блогы бар жаңағы каналы бар арнасы соны жүргізеді
сол барады да жаңағы михалков деген сияқтылардан бастап бәрін сынайды арасында боқтайды керек болса киноларын

соны алып сынаған кезде быт шытын шығарады
орыстардың арасында орыстың билігінде демократия жоқ шығар бірақ орыс халқында зиялыларында кәдімгідей демократия бар
анау евгений баженов неше түрлі айтады аналар соны енді оларға ұнамайды ғой ол бірақ енді оны өлтіреміз деп қорқытпайды немесе өлтіріп тастамайды
олар соған енді тырысып келесіде жақсы кино түсіре ме түсірмей ме білмеймін ол процесс прогресс бар шығар қанша дегенмен айтылыватыр ол қаншама мысалы бір видеосын он бес миллион адам көреді деген сияқты
он бес миллион қаралым болады деген сияқты иә осылай үлес қосуға болады деп ойлаймын
мысалға мысалға мен айтсам жаңағы басқаларды сынасам жаңа жазушылар одағын сынасам бір нәрсе айтсам мен оларды жек көргендіктен емес жеке бастарына бір нәрсе болғандықтан емес
әне жерде қанша мүмкін күйіпбаратқанын көргендіктен және де бұл бір негізі істелу керек жұмыс ау дегеннен кейін айтасың ғой
ыыы сондықтанда ыыы ол жерге негізі дұрыс адамдар келуі керек

дұрыс адамдар бар ма бізде өсіп келатқан дұрыс адамдар көбейіп келатыр ма әлде сондай жаңағы ыыы сондай бір бұрынғы адамдар қайтадан солар жаңа адамдар да жастар соларға соларға ұқсап баратыр ма ол жағын
енді бір қарайсың ойланасың бірде былай көрінеді бірде былай көрінеді оны мен институт емеспін ғой мысалы әлеуметтанушы әлеумет тану ондай институттар болуы керек
мысалы ол да болуы керек бізде ол да жоқ мысалы
ал жалпы өзіңнің замандастарыңның арасында енді сен қарайсың ғой сенің айналаңда жалпы
мен мыналардан қорқамын ғой шенеунік боламын деп жүрген жастар бар ғой солардан жаман қорқамын мен ше
өйткені бар ғой бұрынғылар қанша дегенмен совет кезінде ыыы не олигархтар жоқ кезде байлық жоқ кезде құр қызмет тек қана қызмет болып тұрған кезде шыққан ғой
сосын барып мынау байлықты көріп содан тұншыққан адамдар ғой

аналар бастық боламын деді ғой бұлар бастық боламын және бай боламын деген адамдар
иә де ол сұмдық ісініп отырады жаңағы отырған жерінде сағат таққандары адамға қарағанда өздерінше проблема шешпекші болғандары ше
мысалға қасында отырады да бауырым анау мынау деп бір керемет бірдеңенің осы тірегі болып отырған адам сияқты болып
жүрген жүрістері суретке түскендері ол жақта президент болып кеткен кезде мына суреттерді көрсетеді деген ой тұрады ар жақтарында ше
сол нәрсе негізі ол керісінше ғой адам деген мысалға милиция болуға ұқсағаннан кейін милиция болмайды ғой мысалға
милиция сияқты болып жүрсе милиция болып кетпейді ғой
ол милиция болу үшін ол сол ыыы құқық қорғау керек айналысу керек ол заңды білу керек ол соған сай функциясын атқару керек
сол кезде ол жақсы милиция болады мысалы деген сияқты олар керісінше ойлайды
жаңағы мен барынша сыртым ұқсаса ана бір мысалы бар ғой саясатта біреу келтіреді ғой осы бір кітапта бар екен
бір жабайы ел жаңағы европаға барып бір елді отарламақшы бола ма әйтеуір сол жерге бір гарнизон салады әскери
осы маңай тайпалары көріп жүреді ана жерді қарап жүреді күнде
сосын жаңағы самолетті қонатын жері бар аналардың әскери база қоршап тастаған ал бірақ ана қарап жүреді сыртынан
сосын енді ыыы ұшақ арқылы жаңағы тамақтарын әкеледі қару жарақтарын әкеледі
адамдар мініп қайтадан кетіватады аналар көреді сосын

аналар ойлайды екен жалаушаны желбіретсе ұшақ қонады деп ойлайды екен де тамақ әкеледі деп сөйтіп өздері жаңағы ағаштан мұнара жасап алып жалаушаларын кезек кезек отырады екен
сол сияқты бір сыртын ұқсаса іші болады деген мағынасын түсінбеген нәрсе
мен сол жастардың сол жағынан қорқамын
сосын тағы бір нәрсе не ететінім бұрынғылардың көп кемшіліктерін біздікілер алыватқаны мысалға ауыл адамдардың жастарды мен ойлайтын тұғым бұл совет өкіметі адамдарымен кетеді арақ ішу деген деп ше
жастардың арақ ішіп бір бірін өлтіріп мысалға ше сөйтіп біреу правосынан айрылып қалып боқтап төбелесіп тура баяғы адамдар сияқты болып жүрген көрген кезде енді адам түңіліп кетеді
ол туралы және оны ойлап жүрген біреу бар ма мына жақта мысалға біз астанада отырмыз ғой мысалға
астана деген нәрсе соның бәрін уайымдайтын адамдардың жиналған жері болу керек қой негізі
олай емес керісінше оларда да шаруасы жоқ мына жақта басқа шаруамен айналысып жүрген адамдарды көрген кезде ондай кезде қорқасың
бірақ енді ыыы түнеріп кетіп бәріне қол сілтеп қашып кетсең тағы болмайды
сол қолыңнан келген нәрсесін істей бересің
арман сен өзің мысалы енді ауылда өстің ауылды көрдің қазір ауылға барып тұрасың ба
жалпы ауылдың жастарымен араласасың ба
олардың қазіргі құндылықтары қандай олардың арманы қандай
ол қиын нәрсе мысалға ыыы кез келген ауылда өте мықты мықты жігіттер болады мхм
ыыы олар ыыы өте үлкен нәрселер ойлауы мүмкін мысалға
ыыы мысалға менің бір інім бар енді жезқазғанда өсті ол
жезқазған деген де мысалы кішкентай қала ғой жүз мыңға жетпейді халқы барған сайын тозып бара жатыр мысалға
ал ол сол жерден шықты да бірақ ы қазақ анимациясы неге дамымай қалды деген сияқты нәрселер сол кезден бастап ойлайды біз неге осы ол кәдімгідей намысына келіп сол күйінеді соны ойлағанда
сондай жігіттер мысалға ауылда болады мысалға
бір сөйлессең бір үлкен армандары бар мысалға өкінішке қарай енді бұл мысалға ауыл егер таза кішкентай болсын мал бағатын ауыл болса бір қол тимейді
ііі малын бағып келеді шаршайды өз ііі даму болмайды ондай жерде
ы қорқыныштысы не қала емес не ауыл емес жерлер
мал ұстамайды ештеңке істемейді жұмыстары жоқ таңертең кешке дейін бос бір жұмыстары бар ол жерде жұмыс істейтіндей жұмысы жоқ
іштері пысады күштерін қайда жіберерін білмейді үйге су тартып алған ең болмаса су тасымайды деген сияқты малдарын сыртқа шығарып тастаған мал жоқ
кешке таман не естерін білмейді аналар сөйтеді де жаңағы баяғы өзі дайын шығатын жол бар арақ ішу деген сол арақ ішеді деген сияқты
айтады білмеймін сол таңғалатын нәрсем сол ғой мен ауылда жүрген кезде әжептеуір зиялы жігіттер тұғын солар ше квн де не етеді кішігірім болса да бір шығармашылықтары бар
бірдеңелері бар арақ пен темекіден алыс жүрген мысалға бәрі емес бірақ сондай буындар бар тұғын жақсы жақсы
әзілдері де басқаша бірдеңе біледі дисковери сияқты каналдарды көреді деген сияқты мысалы ше
ол да бір адамның ішкі сұранысы бар деген сөз ғой бір нәрсе сол өшіп қалған қазір сөніп қалған кәдімгідей
бірең сараңдары болмаса ішінде бірең сараңы болмаса көбісі солып қалған сол айтатын әңгімелері де неткен сенің замандастарың менің замандастарым менен кіші жігіттердің өзі
бұрынғы кісілерге ұқсап сөйлегендерін көрген кезде енді қазақы сөздердің қалғанына қуанасың бірақ жаңағы орысша боқауыздар арақ туралы әзілдер мысалға

әскер құртады әскер құртады мен бұны кеше пост қылып бір жазғанмын

әскерде менің бір досым болды соны шығарып алуға жиі барып тұрдым
бір ана а әр сөзінің арасында мысалы біреу сөйлеген кезде ііі ііі деп сөйлейтін болады ғой жаңағы шешең шешең әрбір сөздің арасында да ше сәл пауза болса шешең

сол нәрсе мысалға моральдік жағынан бір біріне бір біріне деген құрметсіздік офицерлердің жаңағы неге құрметсіздігі
бұл енді нквд дағы қалған нәрсе деп ойлаймын совет өкіметінің содан кейін арақ ішіп келеді сол жақтан келгенде
өзі арақ ішу әскерден келгеннен бастайды совет өкіметі қандай қазір де сондай
сол бір жігіт айтады арақ ішу деген болмайды уже сені алады да кәдімгідей өзінің жаңағы өзінің қабылдауы бар әскерге ол кезде ы ол теңіз несінде болған ғой теңіздің суын жартылай құяды да сосын арақ құя ма бірнәрсесі бар
арақ ішесің одан кейін жаңағы кешке кезекшілікке қалған кезде офицермен бірге арақ ішуің керек
бірнеше жігіттен естідім осындай арақ ішуді әскерден бастап біледі
енді сонда әскер деген нәрсе өте мүлдем жаңағы тренингтің орталығы ғой негізі түсті адамдар ше
ол ертең ана жаққа барады әке болады ол жұмыс істейді ана жақта жүреді ол мемлекеттің өзіне керек адамдар ғой осы
солар ғой негізі адам жоқ болса қазақстан болмай қалады ғой мысалы
малдардың жаңағы мұнайдың шығатын жердің көмір қазатын жердің ғана жері емес қой адамдар болғаннан кейін мемлекет болып тұр мына жерде
ал сол адамдар нағыз керек нәрсені сөйтіп одақ құрып бір жылдан кейін жібереді ол әскерге барып келген үйреніп келген нәрсесі боқауыз боқтау мен жаңағы арақ ішу ғана болып келсе не болады мысалы

міндетті түрде сол хатты жаз

подкаст көңіліңнен шықты ма
фейсбук инстаграмм спотифай ютуб және телеграм әлеуметтік желілерінде латынша файндюрби деп жазып бізге тіркел
жаңа эпизодтар мен соңғы жаңалықтарды бақылау үшін подкастымызға жазыл
ааа арман сенің тағы бір жиі қозғайтын мәселең мына әлеуметтік желіде ол қазақ тілінің мәселесі
яғни қазақ тілінің ііі жаңағы қазақ тіліне қатысты кездесетін көптеген қателер
грамматикалық қате қателер ы жаңағы сөйлем құрылысындағы қателер жалпы ойды дұрыс жеткізбеу дұрыс аудармау деген сияқты
қазіргі таңда сен көптеген жаңағы сыни пікірлер айтып жүрсін одан қандай да бір пайда бар ма
негізі пайда бар мысалға жалғыз ғана несін айтайын ыыы мысалға асыл арна деген арнада қазір мен өзі байқап жүрмін болады ма көреді ме деген сөздер кейде кетіп қалатын тұғын бұрын
әр жерде олар өте сауатты жүргізеді негізі тіл жағынан болсын техникалық жағынан болсын шығаратын суреттердің сапасы бәрі өте жақсы жұмыс істейді
і мен олардың әлеуметтік жүргізуне жалпы бұрыннан қызығамын

содан кейін мен сол нақты сол бір ақ адам болады ма көреді ме деп жазғанымды одан кейін көрген жоқпын бұл мысалы тазарды
сол сияқты бұл жалғыз мен ғана емес қой мен өзі екі ііі жаңағы екі мың сегізде алматыға оқуға түстік сол кезден бастап газет оқи бастадық
газет оқыған кезде мен мақала ана тілі газетіне қазақ әдебиеті газетіне шығып тұратын тұғым

сол кісінің мақалаларын көріп мен оны соларды көшіріп бір сұхбаттарда сондай нәрсе көріп қалсам соны жазып
мен ііі пейджинг тілі деген нәрсені оқыдық біз ана жалпы тіл білімін оқыған кезде бір термин болды пейджинг тіл деген болады екен
сол ыыы сол пейджинг тіл дегенді біз бір тілдің лексикасы болады да бір тілдің ііі несі кіріп кетеді де жаңағы ііі морфологиясы кіріп неге ііі сол екі тілдің буданынан шығады
былай қарасаң қазақша сөйлеп отырсың бірақ сенің сөз қолданысың сөз саптауың бәрі орысша болып кетеді
негізі орыс тілінде соған сұраған ғой деймін бұрын ы француз тілінің ықпалы болды да сол кезде формасы ауысып жалғаулардың жалғануы бізде де сол нәрсе
мен ойладым сол кезде осылай диплом жазбақшы болдым ой болды сонымен материалдарды сөйтіп жинай бастадым газеттерден жаңағындай ыыы кісілердің жазған редакторлардың жазғандарын мәтін редакторларын
сол кезден бастап қызыға бастадым да бірақ ол кезде мен жаңағы жетекші боламын деген кісі декретке шығып кетті де кейін қайтып келген бойда басқа қыздарды алып қойыпты
ммм сол босамай қалды да мен басқа әдебиеттен тақырып таңдап көрдім сол күйі сонымен
ааа бұл бірақ енді сол нәрсе енді ыыы және бекболат әдетов сияқты кісілердің мықты кісілердің мақалаларын одан кейін шыққан мақалаларын да оқисың
сосын нақты көріп жүрген нәрселер бар кеше ғана жоқ сөздер еді аяқ астынан пайда болды жаңағындай ыыы болады ма деген сияқты

қазір кішкене азайған сияқтымыз
сондай қаптап кеткен бірдеңелер болған кезде кішкене иммунитетің бар әжеміздің тәрбиесін тыңдап өскен және ертегі тыңдап өскен кішкене болса да жаңағы уызымызға жарыған өзімді сөйтіп есептеймін енді сондай шығармын деп
өйткені ажырата аламын мысалға ауылдың диалектісі қандай екенін ажырата аламын
мысалы деалектология деген сабақты оқыдық өзім арнай білімімде де бар сосын қазақ тілінен басқа тіл білмей өскен адаммын ғой мен мысалға
оның бәрінің ііі несі енді мен осыны көріп тұрғаннан кейін айтуым керек қой

сосын мен бұны ойламайыншы деп те көрдім
ойламайын десең мүмкін емес ана нем жетпейді
сосын жаңағы агрессиямен жазып жіберемін кейде екеуінің несіне де тиген шығармын шамына тиген шығармын солай сауатсызсың ғой деген сияқты сондай сарынмен жазып жіберемін кейде
ол мүмкін дұрыс емес те шығар бірақ ана біреуді ыыы мысқылдап жазсаң есіңде қалатын сияқты бола ма әйтеуір жүйе қалыптасып кетті ме сөйтіп көп жазып қойдым
одан кейін келдім ойлап ойлап келдім де сосын жаңағы мемлекеттік тілдегі мәтіндердің сауаттылығын қадағалау қоғамы деген қоғам құрдық
жаңа кезінде бекзат алтынбеков деген бір қор құрғанбыз жұмыс істеген жоқ тұрды әйтеуір заңды тұлға ретінде

кейінгі ең соңғы рет сөйлескен кезде дауысы бәрі шаршап тұр екен
ол кісіден көп нәрсе алып қалуға болатын еді
бекболат әдетовтен бастап бірінші редактордың басын құрап сосын жаңағы үкіметпен жұмыс істеуді бастап жатырмын қазір ақырындап сіздер қолдасаңыздар
мысалға ақш та тойотаны зерттеу институты деген институт бар мысалға
ол өйткені тойотаның дамып кеткенін көрді машина кезінде америкада дамыған еді бірақ жапонияда асып кетті тойота
қалай асып кетті дейді де соны зерттейді
оған мемлекет қаржы бөледі өзіне керек

а редакторларға мен сіз тегін істеп беріңіздер мен ақша ондай жұмысты жоқ жұртты мысалы біреуге сіз тегін істеңіз деген нәрсені мүлде істегім келмейді
оларға әрқайсына олар тегін істеп беріп жоқ жоқ деп қазақ неме кеп тұрса да ақшасын төлеп отырып істегім келеді
сол үшін де редакторларға ақша беру үшін былай қыруар ақша беріп редекторлардың басын қосып отырыс жасап негізгі мәселелерді талқылағым келеді мысалға
сосын жаңағы қателер сөздігін шығарғым келеді оны таратқым келеді
оның түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек жаңағы ыыы жергілікті газеттерден телеарналардан бастап жаңағы колледждердің мұғалімдері деген сияқты көп қой мешіттерде имамдар деген сияқты солардың бәрімен сөйлескім келеді мысалға сондай жұмыстар жасағым келеді
сол үшін осындай нәрсені бастап жатырмыз қазір
жалпы енді бағанағы ыыы түсіндірме сөздік туралы ы ашыңқырап айтып кетсең
сол қателер сөздігі деген ііі ол былай болды жаңағы қателер сөздігі дегенді ойлап жүрдім жаңағы екі мың тоғыз ба сол кезден бастап қызыға бастадым сол кезде ыыы
кейін бір қызық болғанда тауып алдым орысша бар екен сондай көп кездесетін қателердің оларда жаңағы ана неге байланысты ударениеге байланысты
сосын тағы бір байланысты тағы бір сондай қателер бар екен оларда газеттерде өздерінде жүретін
енді ол біздікімен салыстырғанда түк емес ол бірақ соны олар жасап койыпты
ыыы бірақ мен оған дейін ойлап жүргенмін біз өзі ана орысшадан көшіреді деген бір тағы бір комплексіміз бар ғой келмейді деген сияқты бір жағы
ыыы оған дейін ойлап жүрген нәрсе сол сол нәрсені үлгі ретінде көрсетіп біреулерге енді болмаса да істеуге болатын нәрсе еді ғой
ііі түсіндірме түсіндірме емес жаңағы қате енді қажеттіліктен туып отыр ғой иә иә
негізі өзі бір кез келген жұмыс проблема болады сол проблеманы шешу үшін не істеу керек деп барып шығу керек
керісінше бір нәрсені ойлап тауып сосын бұл қандай проблема шешеді бұны қалай істеуге болады отчетін қалай беруге болады деп ойламау керек негізі
сол мақсатпен тапқан нәрсе жаңағы қателер сөздігі дегенді оны мен жалғыз өзім істемеймін оны редакторлар онсыз да істеватыр
жаңағы тілге жан ашитын адамдар онсыз да қарап жүр қай негізгі шыққан жаңағы модаға айналып кеткен қателер бар соларды жазады
осындай осындай осындай осындай қателер бар негізі оның дұрысы былай мына сөздерді былай қолданып жүрсе негізі ол былай қолдану керек деген сияқты формада сөздік жасап шығару
және де оның ішінде жаңағы ыыы кеңес ретінде қолданылатын мысалға көп қателер осы аударма калька жазудан шығады
алдағы уақытта да шығуы мүмкін ғой мысалға қолданыстар шығуы мүмкін
ертең мысалға ағылшын тілі бізге кіре бастаса ағылшыннан да і бір түсініктер аудара
ол кезде ананы тура сөзбе сөз аударуға тырыспа одан да оның альтернативасын қазақша не бар екенін соны табуға тырыс ыыы
сенің мақсатың қазаққа жеткізу қазақ аудиторияға
сенің мақсатың ананың тура егізін жасап шығару емес клонын жасап сол нәрселерді түсіндіру керек оны
жалпы сондай бір пайдалы оны оқып шыққан адам ыыы одан кейін сауатты қылып жазатындай ізденетіндей және қалай ізденуге болады сол нәрсені көрсететіндей дүние жазғым келеді
ол жалпы енді і барлық аудиторияға арналған ба жоқ әлде нақты бір кәсіби аудиторияға
ол негізінен ііі бір жұрттың алдында сөйлейтін және де жазып интернетке басқа жерге мақала бірнәрсе шығаратын адамдарға арналған
яғни контент тарататын ия контент тарататын яғни олар жаңағы контентті сауатты таратсын деген иә барлық көпшілікке
қазақша аудиторияға қазақ негізі тұтынушы сосын жаңағы жасаушы ы не болады ғой бөлім болады ғой жасаушыларға арналған ғой
тұтынушы жасаушыға қарап
а бізде қазір өкінішке қарай тұтынушылар жасайтындарға
ііі бұл жерде мәселе адамның ыыы санасындағы қиындықтарға байланысты болып тұр біз өтпелі кезеңде жаңағы қазақ тілін мәртебесін көтереміз деген кезде соны тарта алмай жатырмыз ғой
таза адамдарға арналған нәрсе болып тұр тағы бір мәселе бар бұл жерде
біздің қазақ тілді ана ыыы кішкене мына ы біз өзі біреумен жалғыз болып қалсақ қорқамыз ғой араб тілі де сондай екен
жаңағы араб тілі сондай дегенде кішкене нең басылады қорқынышың басылады
біздің қазақ тіл дамымай қалмаған ба деп ойлады ғой көбі
араб тілінде мысалы мынандай нәрселер бар бір сөз төрт түрлі мағына ешқандай мағына бермей

ы басқа халықтар түсінуі үшін оны жаңағы түсіндірмесімен қосып не етеді
онда біздің де тіліміз сондай ғой мысалға жаңағы бір сөз айтқан кезде оның интонациясына байланысты қолданып тұрған жеріне байланысты маңызы өзгеріп
қалжың болса басқа мағынаға мағынаға ие болып кетуі мүмкін деген сияқты

сондықтан да жаңағындай мәселе тек қана техникалық қате жағынан емес бұл қолданыс сөз саптау жағынан болғандықтан бұл нәрсе ыыы және де бұл адамның проблемасы болғандықтан адамның сауатсыздығы дейміз бе
адамның енжарлығы жаңағы қалай болса солай қарағандығы ма қазақ тілін менсінбегендігі ме түсіну қиын
әлде адамдардың бәрі орысша ойлап алған ба қазақша жазады бірақ орысша ойлайды деген сияқты

мәселе жаңағы көбейгеннің өзінде сауатсыз контент шығып жатыр иә сондай болып кетті ғой
қазақ тілі өле ме деген мәселе қозғалған кезде менің ойымша қазақ тілі өлмейді
полигонның зардабын шеккен ыыы мутант мутант тіл пайда болып келе жатыр негізі
бұның ана артық жерлерін алып алып тастап операция жасап мынандай тіл бар негізі біз осыны қолданайықшы деп бір ұсыныс жасау керек болып тұр
сосын көбейген жақсы кезінде контент аз контент аз қазір контент көбейіп баратыр

және тұтынушылармен бір қызығы жаңағы кітапқа байланысты негізі айтуға болатыны сол кезде соған да не қазақша оқымайды қазақша көрмейді дейді ғой қазақшадан басқа і тілге қиналатын адамдар өте көп қазір
және де мысалы орысша сөйлей алады мен таңғалғаным сол орысша жаңағы базарға барып саудасын жасай алады таксиін шақырта алады қәдімгі орысша сөйлей алады акцентсіз
бірақ кітап оқи алмайды кино көре алмайды орысша ше
енді ол деген бәрібір кітап оқу мысалы кино көру деген ол ол жердегі мысалы деңгейі жоғарырақ
ал күнделікті ы тұрмыс тіршілікте пайдаланатын тіл ол жеңілдірек не дегенмен
сосын ана сөйлеу бөлек оқу бөлек сөйлеу бөлек деген сияқты ма екен мүмкін
сөйлеу жағы жақсы дамып кеткен адамдар біз ойлаймыз орысша біледі
бірақ ол ол жаңағыдай қазақша қазақша аудармасы сауатсыз аудармасы болса да қазақшасын алып оқып орысшасын оқып қиналғанша
сондықтан да аудитория бар соған сай ұсынып жатыр бірақ жаңағыдай нәрселері бар енді бұл да реттеледі ғой негізі бірақ соны тез тез реттеп жіберу керек
бір бір орында тұрмайды ғой ол тірі нәрсе ғой
біздің дамытып болған тілімізді кері кетіріп өзгеріс деген даму емес қой өзгеріс деген даму деген нәрсе жоқ қой өзгеріс деген басқа жаққа да өзгеріс
ол сол даму жағынан өзгереді деген түсінік иә сапалы даму керек иә сапалы сапалы түрде даму
ал жалпы қазіргі жастардың тілі туралы не айтасың
ыыы ауылдан ажыраған сайын он үш он төрт жас шегарадан бастап мысалы жиырма жиырма екі жиырма төртке дейін алсақ мысалы мына бір он жылдыққа
мысалға кеше тоқаев қазақша сөйлесе екен деп мен жазып жүрдім ғой
мен ол шын уайым өйткені тоқаев әкесі кемел ііі тоқаевтың абыройымен қазақ аудитория бұл кісіні жақсы көреді
сол үшін кешіріп тұрған сияқты иә иә қазақша бұл қазақша сөйлей алмай қалады деген ой бізде жоқ ол уайымдаватқан жоқпыз
бірақ енді одан кейін келетін президент одан сайын жаман болса не боламыз
сол үшін мына кісі қазақша қалайда сөздің тілін сындыру керек деп ойлаймын көбірек сөйлеу керек қате болса да
қазақша тіл сындыру оңай ма ыыы
негізі енді жалпы біздің қазақша аудиториясы бұл енді тағы бөлек тақырып жаңағы владислав тен де айтып жүр ғой біздің қазақша аудитория жайсыз аудитория дейді мысалға қазақша сөйлесең
сол итальянша итальянша бір ауыз сөз айтсаң итальянецтер қуанып кетеді дейді мысалға құшақ жайып қарсы алады
қазақтар қате сөйлесе жаңағы не етсе күледі дейді деген сияқты
жоқ қазақтар мысалы егер басқа ұлт өкілі қазақша сөйлеп жатса қолдап қуанып жатады ал егер қазақ қазақша қате сөйлесе мысалы мына қарағұсова жүр ғой депутат
ііі енді деген оны керемет жаңағы оны ұят болып кетті тым ұят болды басында жарайды қызық болды енді қою керек ол кісіні
ал жаңағы мәселеге келген кезде жаңағы айтайын дегенім қазақша тіл қалай дедім жастар жаңағы тоқаевты мысалға келтірген себебім ііі
қазақша сөйлесе екен деп айтыпватсам айтады бір і жігіт жазыпты сен ойлаған деңгейіңде бәрібір сөйлемейді ол деп ше
менің қазақша дейтін түсінігім мысалға қазақша адам үндемей отыра алу керек қой нағыз қазақша
қазақтың үндемей отыруының өзі басқаша ғой негізі күлуі басқаша мимикалары басқаша мысалға
адам қартайған кезде жаңағы владислав тен дегеннің орталығында негізі қызық
ана владислав тен өзі орысша сөйлеп қазақша қате сөйлеп шамалап ыыы бірдеңе қылып сөйлеп сондай адам ретінде ііі шыққаннан кейін оған ана комплексі барлар келді ғой

сонда ана адамдар трагедия дейді ғой қазақша білмесе адам үлкейген сайын сөйлегісі келеді өзінің кім екенін түсінбей жаңағы қиналады екен
шындықтарын айтқан кезде бар ғой отырып алып бірінші күні жаңағындай бір исповед сияқты нәрсе болды ғой
тыңдап отырсаң бар ғой адам жылағысы келеді
мұнда айтайын дегенім жаңағы ыыы деген нәрсе қой сенің деңгейіңде бәрібір сөйлемейді деген сияқты
менің қазақша деңгейім мысалға жаңағы қазақша үндемей отыру ол ең жоғарғы деңгей сол деп ойлаймын мысалы
ондай ондай адамдар өте аз ауылда ғана және де ше шындап келгенде бар ғой
қалада болса мысалы мынандай бірақ мынандай бір қазақтар бар олжас сүлейменов сияқты мысалға ше

бірақ енді дұрысы жаңағы тілді жақсы ғой
және ондай адамдар қалада да кездесті бірақ өте сирек кездеседі қазақша мықты қазақтар ше
ал негізінен ол да және де ауыл қала болып баратыр ақырын
консервативті көзқарастағы сондай мен сияқты адамдар әр халықта бар негізі сеземін оны
сол ана қатты ұстамасаң айрылып қаласың сондықтан мен барынша қатты ұстап жаңағы сондай үнде де жаңағы сұрағыңа жауап берейін дегенім ғой
жастардың тілі қандай деген кезде ондай үддеден шығатын ы қазақтар өте аз
және де оған да жұмыс істеу керек ары қарай дамыту үшін сақтау үшін фольклорымыз да бар бұрынғы кино да бар
бұрынғы ондай қазақтар көп болды ғой сол кезде көп нәрсе жақсы еді кино да жақсы еді басқа да жақсы еді
кейін мына мына жаққа шығып кеткен мына қазақ тілі мынандай ғой ыыы
қазақ тіл деген бір жаңағы ыыы міне мысалы бүй дейді ғой ана не дейді құдай ау сөз бар ғой ыыы
тамадалардың сөздері өзі сондай сөз жаттап алсам болды тележүргізуші боламын ыыы
бірдеңе деген сол ұйқастар жаттап алсам болды мен жаңағындай боламын қазақша білдім деп бой бермейтін адамдардың көптігі қорқынышты деп ше
одан көрі иә өте өзін нақты бағалай алмайды да қандай екенін
енді ол жаңағы бір кішкене бір не болуы бір термин бар екен ыыы
ұлт өзінің ұлтын жақсы көріп басқасының ұлтын жек көретін адамдарды жаңағы не дейді ғой фашист дейді ғой нацист сол сияқты
сол сияқты тілінің несін қатты жақсы көретін адамдардың да бір ауру сияқты бір диагнозы бар екен ғой мен сондаймын негізі

жаңағы сол тұрғыдан келгенде мен әрине көңілім толмайды жастардың тілі болсын үлкендердің тілі болсын
үлкен кісілердің өзі кетіп баратыр мысалға
а бірақ негізі енді тіл сақталады ғой енді соның бірақ сапасын арттыру
ал жалпы саған мысалы жаңағы сын реніш деген нәрсе бола ма осы сен сен сенің тарапыңнан қазақ тіліне осы журналистердің тіпті пайдалануына қатысты сенің сыныңа олардың тарапынан әріптес ретінде саған бір реніш сынның болады болады
болады реніш болады ол кезде қалай шешесің жағдайды ыыы
мысалға бір жігіт бүй деп айтты сенің айтқандарың мысалға менің көңілім менің деген жоқ енді әлде менің деп айтты ма тіпті көңіліме келеді
сен ана ыыы айтамын деп пайдам тигіземін деп зиян тигізіп алу мүмкін деген
мен сол нәрсеге қатты ойланып қалдым жаңағы айтқаным сол негізі дұрыс жазу керек пе еді
жанашырлықпен жазасың ғой бірақ ашуланып кеткен кезде енді
бір жағы өзіңнің нәпсің бар жаңағы ол сол бір сол айтқан пікірге қатты не еттім ал былай енді былай біреулер айтады мысалға группаластарым жаңағы арналарда істеп жүрген
сенің группаласың екен ғой айтсай деп айтты деген сияқты ше
мен ол ондай нәрсені мен түсінбеймін
адам сын айтса негізі сол сын болды ғой мысалға біреу айтты ма мысалы маған біреу айтса мына сөзің қате десе мен ойланып расында да қате болса мен одан кейін оны қайталамаймын
нақты қазақ тіліне байланысты болса
қате болса сенікі қате деп өзіне қарсы айтамын
егер менікі қате болса айтсын маған қате сенікі қате негізі біздікі дұрыс деп айтсын

бірақ бізде енді адамдар сондай сын көтермейді ғой
сол мәселе жаңа бағана айтқаным сияқты ғой демократияның жоқтығы деген нәрсе
бір біріміздің немізді көтере алмау деген нәрсе біз ана демократия назарбаевта ғана жоқ деп ойлаймыз ғой назарбаевтың айналасында ғана жоқ анау мынау деп
айналып келгенде өзімізде де жоқ

келесі тағы бір мәселе ммм жақын арада сен ыыы владимир зеленскийдің жаңағы ы сөзін аударыпсың қазақшаға
иә ұлықтау рәсімі деген сөзі ұлықтау рәсіміндегі сөзін аударыпсың мен оны қарап шықтым астындағы комментарийлерін оқыдым
сондағысы көбісі енді рахмет айтып жатады
қазақ тілінде зелинскийді сөйлеткен мына адамға деп енді нақты арманға деп айтыватқан жоқ бірақ осыны сөйлеткен адамға рахмет дейді
тікелей эфирде отырғанда біреу аударған оның дауысы бір түрлі
соның өзін көріп көріп алды да бәрі зеленскийдің сөзі сұмдық сұмдық сұмдық деп бір күн жазды мысалға
мен оны көрген жоқпын сол күні көрсем сол күн аударатын едім негізі сол күні көрмей қалдым да
келесі күні көрдім де сосын ойладым мә мынаны мен қаншама да қазақша
мүмкін қазақша менің түсінігім былай ғой мәселе оның қазақшасы болу керек
оны ешкім көрмеседе қазақшасы тұру керек негізі ше менің түсінігімде
яғни бір ұлттық бір не болып тұр ғой бір бір несі болу керек иммунитеті болу керек
сондай бір әр адам бірінші өзін сақтап сосын ана артылған соң біреуге береді ғой мысалы
сол сияқты біздің ұлт ретінде өзі өзімізді сақтау деген неміз кетіп қалған ғой
ііі мәселе сол жаңағы қазақшасы тұру керек деген нәрседен шықты негізі

біз екі мың он төртінші жылы бастағанбыз ііі стив джобстің бір сөзін аудардық
бір екі үш ана кімдікін аудардық кейін жаңа бекзада деген журналға шыққан кезде ник вуйчич деген сөзді сосын тағы кімнің біреудің сөзін аудардық

а зеленский жаңағындай ііі неге қазақшасы жоқ деген нәрседен ғана аудара салдым
бірақ ондай резонанс болады деп ойлаған жоқсың ойлаған жоқпын оны менен көшіріп алғандар тіпті көп қарауға
бірақ олар жаңағы арасында назарбаевтың несін суретін салып жіберіпті зеленский назарбаевқа айтты деген сияқты қылып
кішкене бір провокация қосып жіберіпті ішіне
ұяттарың жоқ па неге ондай істейсіңдер деп жазып жібердім бірақ жауап та берген жоқ кішкене ыңғайсыздау жасады сол топ сол арна
жақсы арман болашаққа сенің жоспарың қандай қазір
ыыы болашақ ы бұрын былай болашақты былай жоспарлаушы едік жаңа екі үш айға арнап деген сияқты
кейін созылып созылып кетті мысалы мен қазір қырық елуге дейін өзімді уже бір енді ақыл ақыл қостың

енді мен ыыы адам ретінде тіршілігімді реттеуім керек
кеше осы сұрақты ыыы кәдімгі петропавлда жастармен кездесіп
сол кезде кәдімгідей ойланып қалдым ана бір көңілім босап кәдімгі сөйтіп қалдым
сосын айттым енді менің негізгі жоспарларым енді мен бірнеше
мұсылман ретіндегі жоспарым арман мақсатымды мұсылман болып тіршілік кешсем шіркін ай деген сияқты мұсылман болып өлсем деген сияқты
сосын ыыы өзім бір біреудің жалғыз ұлымын мысалға біреудің күйеуі біреудің әке біреулердің әке шешесі әкесімін деген сияқты ғой енді
сол ыыы ана мұқағалидың жазған хаты бар мен бәрінен бұрын еркекпін еркектік функциямды атқару керек мағынасы осындай ақын деген одан кейінгі деген
сол сияқты мен сол нәрселерімді шешуім керек
одан кейін осы елдің азаматы ретінде енді кішкене қазір неге қамап тастады ғой серікжан біләш деген кісіні
сол кісімен бір әңгімелесіп жақсы араласып жүрдік қой керемет кісі ғой
сол кісі айтады да мен осы мен неге ұлтшылмын деймін ғой осы мен бір нәрсені ойлаймын біреулер айтады күледі сен не ойлап жүрсің деген сияқты айтады мысалға
сол қалай деймін ғой соған не деп жауап беруге болады
жалпы солардың айтып жатқан не өзі менікі не деймін ғой енді
сонда айтады да ол сен төрт джи ұстап тұрған не не сияқтысың жаңағы олар үш джи деген сияқты
олар бірдеңе сен түсінетін бірдеңе ол түсінбейді сен соған түсінетін мүмкіндік саған құдай беріп қойды деген сияқты
сондай нәрселер болғаннан кейін ол мен ол нәрсені ойлап қойғаннан кейін ол нәрсе мені мазалай бергеннен кейін демек ішімде бірдеңем бар ғой
тұрсынжан шапай айтқан сияқты қазақтың жаны өліп қалған болса қазақ өліп қалған болса онда менің неге жаным ауырады дейді ғой
сол сияқты нәрселерді ойлағаннан кейін осы жаңағы азамат ретіндегі нелер бар жоспарлардың
шегінде жасалған жоспарлар жаңағы тілге байланысты нақты айтатын болсақ қор қордың жұмысы
сосын баспаның бастап қойғаннан кейін оның баспаны кәдімгідей үлкен деңгейге шығардық қазақша ы өзінің кітап тарату жүйесі бар мүмкін кітап тарату жүйесін кейін бөліп тастайтын шығармыз
өйткені ол бөлек бизнес кітап шығару бөлек бизнес
ііі осы екі нәрсе сосын форум деген нәрсені бастап қойдық
форум сол баспаның пайдасында бастағанмын негізі
ол жаңағы болашақ авторлар дайындау кәсіпкер жазатын кәсіпкерлер дайындау
сосын соған сай аудиторияны дайындау ііі жұлдызды кәсіпкерлер шығу керек
сосын аудитория қазақша ыыы кәсіп туралы контент қабылдай алатын аудиторияны тәрбиелеу
олар кейін кітап сатып алады мысалы жалпы ол да жаңағы қазақшасы болу керек қой
ешкім келмесе де екі адам келіп отырса да қазақша бірдеңе өту керек
масқара ғой осы уақытқа дейін бір таза қазақша кәсіби жалпы қазақша контентті қабылдау мәдениетін дамыту болып тұр ғой жоспарда да
сол сондай бірнеше несімен соны бастағанмын

мүмкін кейін бір адамдар алып алып сосын ары қарай дамытатын шығар дейтін шығармыз енді команда
бағанағы жалғыз өзің бе деген кезде бір нәрсе айтқым келген
өткенде бір жігіт менің немді талдаватыр ғой сен былай істеватырсың былай істеватсың сен ана тест режимнен өттің дейді анадан өттің дейді сен команда құратын уақытқа келдің дейді
мен команда құруыма жағдай болып тұр қазір соны да бір кәсіби деңгейге мен қазір сондай кезеңге келдім жоспарларым осындай осындай
ыыы көш жүре түзеледі дейді ғой
иә артқа қайтуға болмайды артқа қайту қаупі бар
егерде сәл шаршап қалсаң сәл уақыт өткізіп алсаң уақыт өтіп кетуі мүмкін өзекті болмай қалуы мүмкін
сондықтан да жаңағы нәрселердің бәрін біреуін біреуіне зиянын тигізбей құрбан қылып жүрмей соның бәрін өту керек болып тұр ғой
арман барлық бастамаларыңа сәттілік тілеймін рахмет
бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет
біз өзімізбен қоғамды түсіну үшін әңгімелесеміз
мақсатымыз адамдардың өзіне деген ілтипатын арттыру
оян батыр подкасты ұнаған болса айтюнс гугл плей қосымшалары арқылы бізге жазылып фейсбук инстаграмм в контакте және файндюрби сайтында бізбен бірге бол
және де айтюнста өз пікіріңді қалдыруды ұмытпа
есіңде болсын бақыт пен жетістікке анықтама беретін тек сен ғана
жолыңнан тайынбай батыр бол